. Sìnám né mmò kùsén ófón mé ámi ádé ná démé ñkùd ùsuiéré k`ùwém né ñehóñdém, ani ñkánáyén nsé áfurò ágwò édémé mfónmfón mkpónòmòkéd ìdéké ámi niónó ƙwsénidé áfób némi, ñgwó éssién ñká mkpó, nyóñ nni kifuré né ƙémém mkpó nòmòkéd ìnwná, ami nniónó ƙúsénidé áfón nné ámi. Ágwò átòri nté ásén ágwò, ábén mkpó árád ánsók ámi mbó mkpó ádé ndád ésid, nniónó ƙùsén idé áfón nnémi sádé mmódé náñá ádémìdáb ùsùnó ányé yié náhá ábá ùsénìdé áfu ùkùdòkùd ágwò nté ógwágwáká échiéd áfò, bót ìdiéké ámi mmá démé ìdáb ñkud ùsén, ndién ágwo ári áriárino mkpó ámi mmò sòsòñó míoñó ƙùsénidé áfòn nné ámi ñká mkpó ñkékùd ùnén ñýon̄ nni, nni dùk ùfók ƙifuré yé ké émem nnikud áfurògwò ámi nníoñó ƙùsénídé áfón nné mi ƙùsén ámáfón nné ámj ngém nìdìá ndiá áfurògwò édiá mfónmfón ékòb ìnémésit ámi nnjóñó ƙùsénidé ánhñ áfón nne ámi, sìsìnám yá ámi nsémmò kùsén áfón nné ámi ádédé.